عندما انتقل الى بلد جديدة واردت تكوين صداقات <hesitation> سابدأ بالانضمام الى الانشطة المجتمعية مسل النوادي الرياضية والفصول الدراسية، فهي توفر فرصة للتفاعل مع الناس الزين يشاركوني اهتماماتي، ساحاول ايضا حضور المناسبات المحلية او التطوعية واحرص على بدء محادسات بسيطة مع زملائي في العمل او الدراسة، كما ان تعلم بعض العبارات الاساسية من لغة البلد يمكن ان يكون طريقة لطيفة للتقرب من الاخرين وكسر الجليد.